kvöld og velkomin í

styttra lagi í kvöld og hann er seint á dagskrá og sem var sýndur hérna áðan það verður bara að hafa það en ég er hérna með athyglisvert efni unga höfunda eða nýja höfunda Árnadóttur sem er annars klarinettuleikari í Sinfóníuhljómsveitinni og skrifar skáldsögu fyrstu skáldsögu sína sem heitir að heiman Sigríður Hagalín Björnsdóttir er fréttamaður hér á Ríkisútvarpinu þekkt kona en

er líka að skrifa skáldsögu og hún heitir eyland hvað heitir þetta á útlensku heitir þetta

svo er það náungi sem kallar sig kött grá

hann er þekktur í

en er að gefa út bók með prósaljóðum og textum sem er giska athyglisverð en við byrjum hérna með Kolbrúnu Bergþórsdóttur og svo er Eiríkur Guðmundsson hjá okkur eftir langa fjarveru það er gaman að hafa þig hérna Eiríkur við ætlum að tala um þrjár bækur sú fyrsta er þetta er ný skáldsaga eftir einn af okkar virtustu höfundum Álfrúnu Gunnlaugsdóttur já þetta er þó hún sé ekki löng þá er þetta saga sem spannar

segja hálfa öld í tíma og fjórar kynslóðir

þarna fjórar persónur sem sem segja sögu þetta er fjölskyldusaga sem nær aftur á stríðsár og allar þessar persónur Álfrún er þannig höfundur að hún hjólar alltaf í aðalatriðið þannig að hún mætir þessum persónum eða teflir þeim fram á þeim augnablikum í þeirra lífi þar sem þau annað hvort þurfa velja eitthvað eða standa frammi fyrir vali eða súpa seyðið af einhverju sem þau hafa valið þetta er bók um það hvernig þú bregst við lífinu hvernig þú reynir að móta þitt eigið líf en svo er einhvern veginn þannig að lífið það grípur í taumana og hlutirnir fara ekki alveg eins og þú vildir að þeir færu fórna einhverju annað hvort fyrir ástina eða fyrir foreldra sína eða eitthvað slíkt

foreldra og barna við náum alveg fimm kynslóðum þarna náum fimm já svona ríflega

sig svo inn í nútímann þetta er rosalega þétt já þetta er tvö hundruð og fimmtán síður ef ég man rétt og það er mikil mikil saga sögð þarna já þetta fjallar um lífið um ákvarðanir og því sem við þurfum að fórna og líka um sambönd barna og foreldra og hjóna þar sem oft er eitthvað

ósagt það liggur eitthvað í loftinu og það er aldrei almennilega hreinsað af borðinu og það eru það eru flækjur þetta þetta gerir hún mjög vel og svo skiptir hún mjög haganlega á milli tímaskeiða

það séu fáir höfundar sem gera það jafn vel og Álfrún gerir það mjög áreynslulaust og stundum einmitt bara hugvitsamlega hún

mjög lærður höfundur hún

persónurnar finnst mér yfirleitt skýrar áhugaverðasta persónan

er ráðgáta og hefði kannski þurft meira en þær fáu síður sem hún fær og það er Guðgeir sem færir ákveðna fórn og hún er svo mikil það þarf gríðarlegan sannfæringarmátt til að sannfæra mann um að

í þessari stöðu hafi fært svona mikla fórn mér finnst henni ekki alveg takast það það er kannski það sem ég finn finn að hún er hún fær of lítið pláss það má vera ég er mjög hrifinn af því hvað þessi bók er í raun knöpp og hvað hún er hérna vel formuð Álfrún svo mikið er víst ég get að vissu leyti tekið undir með Kolbrúnu með það að kannski hefði

nákvæmlega þessi persóna þurft að fá meiri tíma en ég hugsa að Álfrún tefli henni fram með þessum hætti sem hún gerir að hún sé að tefla honum fram sem manni sem tekur ákvörðun og stendur við hana í andstöðu við kannski margar aðrar persónur í bókinni að þær sveiflast með þær láta foreldrana ráða því hvernig þær haga lífi sínu þarna teflir

fram manni sem tekur ansi stóra ákvörðun og fylgir henni til enda það er þessi sem að hjólar mjög mikill hjólreiðamaður Álfrún er er komin undir áttrætt hún er fædd nítján

það er ekki alveg einleikið nei mér varð einmitt hugsað til þess hún er bara funheitur höfundur hún Álfrún það er bara þannig og nautn að lesa þessa bók algjörlega út í gegn og talandi um það að hjóla þá hjólar Álfrún alltaf í aðalatriðin ljóð muna rödd Sigurður Pálsson ný ljóðabók eftir eftir Sigurð Pálsson Kolbrún vilt þú byrja já ég verð að segja það að í þessari bók er allt vel gert þetta er ákaflega falleg bók og þetta er örugglega áhrifamesta verk sem að Sigurður hefur sent frá sér á sínum ferli hann er að fjalla þarna ekki hvað síst um dauðann sem er þó

nær aldrei nefndur á nafn

hann gerir þetta af mikilli

mikilli fágun og annað sem að skín í gegnum þessa bók er ást hans á því fagra og

les aftur og aftur og það eru gríðarlega sterk ljóð þarna já þetta er algjörlega frábær bók og Sigurður er náttúrulega svona

hann er alltaf að játa lífinu ást sína og hann gerir það áfram í þessari bók en hann yrkir líka um dauðann og gerir það afskaplega vel þetta myndmál með hvítar nætur og svartar nætur mjög fallegt ekki vaka eftir mér í

í kvöld því nóttin verður hvít og svört hefur hann eftir franska skáldinu daginn áður en hann svipti sig lífi svo kemur önnur hvít nótt síðar í bókinni mjög áhrifamikið ljóð og já þetta er í stílnum oft eins og hann

hárnákvæm orðanotkun ekki var hún svefnlaus þessi nótt samt var hún hvít alveg

með bókstöfum sá sem sat við borðið ofsalega fallegt og þetta

skáldið skáldið er rödd sem að hvíslar einhverju að sjálfu sér á meðan það fellur til jarðar í bókinni og hvernig hann notar þessar raddir stanslaust í gegnum bókina

svo þakklátur fyrir skáld eins og Sigurð Pálsson sem hefur hlustað eftir þessari rödd í allan þennan tíma og færa okkur hana

við mjög erfitt krabbamein

er nálægur og maður finnur það og bókin verður náttúrulega áhrifamikil vegna þess líka en er svona eins og slæða sem flöktir svona í gegn já og það er líka þessi mikla ást hans á lífinu og að lifa því lifandi það litar alla bókina ég held að maður sem lifir sem lifir á þann veg það er svo margs að njóta og það er það er það sem hann er líka að þakka fyrir hann tekur eftir hlutum sem ég held að margir

taki aldrei eftir hann elskar fegurðina og við mættum gera miklu meira af því já læra af þessu en þetta er líka bók um ástina

ljóðin í bókinni heitir kærleikur það er einmitt lýsandi fyrir bókina hann endar þar eftir Ásgeir frá

og Jón Eyþórsson sem var náttúrufræðingur veðurfræðingur þeir tóku saman þetta safn og þetta er svona niðursuða úr því þetta er það helsta úr þessu safni þetta var í hillum á heimilum og fólk las þetta sér til óbóta og börn lásu þetta sumar sögurnar eru alveg skelfilegar

það er ægilegur kuldi

þetta er sem sagt valið úr þessu þetta er þjóðlegur fróðleikur eins og hann gerist

þetta er ótrúlega skemmtilegt og það er svo gaman

þarna er verið að segja sögur þeir taka þetta saman um miðja miðja öldina að segja sögur sem eru svo nálægt í tíma þeir fara reyndar alveg aftur á átjándu öld og

svo stutt síðan þetta var og maður skynjar einhvern veginn aðdáunina á karlmennskunni og hetjudáðum á einhverjum körlum sem voru að sækja rollur það er svo stutt í tíma og það er svo fallegt hvernig þeir hvernig þeir

tengja tengja sig við þetta allt þetta eru yfirleitt

vel skrifaðar sögur og ég verð að segja að Pálmi Hannesson á þarna alveg brilljant kafla hann er stundum stundum á gríðarlegu flugi í stíl blandar sér jafnvel inn í frásögnina þannig að maður lifir sig gríðarlega inn í þetta

það eru svo átakanlegar sögur þarna svo er saga undir lokin

hvorugur þeirra skráir hana af ungri tvítugri stúlku og karlmanni sem villast hún er skrifuð eins og spennusaga og það sem gerist er að önnur persónan karlmaðurinn þetta eru sko hrakningar á

sem Þorsteinn Þorsteinn Jósepsson skráir karlmaðurinn hverfur maður veit ekkert hvað hefur orðið um

getur ekki ályktað annað en hann hafi dáið og stúlkan er eftir þarna með hrossum hann hann lýsir því þannig að þeir ættu að lesa þennan þátt maður er orðinn bara

þetta getur bara endað á einn veg svo koma lokin ég ætla ekki að segja hver þau eru en en sko þetta fannst mér rosalega flott svo er líka í þessum sögum þið eruð kannski svona jarðbundnir en það það er þegar látið fólk birtist

fólk sem hafði látist fyrir nokkrum blaðsíðum síðan sterkur þráður í þessu mjög sterkur

sem olli mér

slæmum draumförum og andvöku

til dæmis bara fyrsta sagan af Kristni Jónssyni sem er að hrekjast frá Norðurlandi til Suðurlands

og að villast þarna í og missir svo tær og þar er Pálmi Hannesson alveg upp á sitt allra besta og þessi örnefni sko

heldur betur við skulum sjá hvað er að gerast í fáum línum bjargræði er skáldsaga eftir Hermann Stefánsson en þar segir frá

sem uppi var á Norðurlandi á átjándu öld í bókinni er Björg reyndar líka í Reykjavík nútímans þar sem hún á erindi við aðra sögupersónu Björg er líka nálæg í ljóðabókinni Tungusól og nokkrir dagar í maí en í fyrsta hluta bókarinnar setur höfundurinn Sigurlín Bjarney

Gísladóttir saman ímyndaða dagbók frá því Björg er ung kona og fram í andlátið svo er kvæði um Björgu í perurnar í íbúðunni minni eftir kött grá

eru frægustu

Björns Sigurðssonar er hið furðulega franska skáld sem orti sitt á unglingsárum hætti að yrkja tvítugur og hvarf burt en hefur haft ótrúleg áhrif á ljóðlist síðan er skáldsaga eftir Sigurjón Magnússon og fjallar um menntaskólakennara sem lætur nemendur sína lesa ljóð eftir Snorra

Hjartarson sem vekur deilur og er talið vera andstætt fjölmenningu hann fer á sólarströnd á Spáni að reyna að tengja við sjálfan sig og konu sína en gengur ekki vel ljóðabókin perurnar í íbúðinni minni þetta eru þetta eru prósar en ljóð mundi maður segja hvaðan er þetta komið þetta er mikið komið úr bókahillunni minni en síðan leiðist mér mjög auðveldlega ég grúska mikið í drasli bókmenntum kvikmyndum og öllum fjáranum bara sögu

einhvers staðar þaðan í graut svona vellur þetta upp það er einhver tónn í þessu dálítill hryllingur og ógn en líka líka fyndni ég er kannski sem persóna dálítið

gaman af myrkri drunga og þvíumlíku síðan

gangast við því að vera mikill

kemur talsvert af þessu ég finn líka fyrir smá Gyrði þarna já ég gengst líka við því bara stoltur náttúrulega mikill aðdáandi hans kött grá

kött grá en það eina sem ég get með vissu sagt er að Pje ið hef ég til heiðurs doktor Helga Pjeturs Nyalls speking en þú heitir Atli Sigþórsson og ert frá Akureyri

og er frá Akureyri bjó mér til þegar ég byrjaði að flytja

í eitt ég og þetta reyndist einhvers konar

sem ég varð að gangast við en þú hefur samið heilan helling af rapptextum já og er að því

hugurinn hefur nú ansi lengi staðið til þess að verða skáld einhver sagði mér að þú værir langbesti rapptextasmiður á Íslandi ég veit ekki með það sko en ég er

núorðið orðinn mjög ánægður með það sem ég skrifa rapp rapptextunum þínum og það má lesa þá eins og bókmenntir já að einhverju leyti held ég sko ég hef mjög gaman af svona

sæki mér skemmtilega hluti ég ætla að biðja þig um að lesa fyrir mig nokkra texta

Morgunblaðshallarinnar situr

í veggi hússins og þak og rýnir út fyrir þökin og göturnar og ekki stök lygi ekki ein einasta

eða misráðin stroka hann er

úlfarnir á Suðurlandi um sandana á Suðurlandi reika úlfar með glóandi augu

þeir sluppu þangað það vita allir

kafbáturinn líður hljóður upp Ingólfsstræti og fólkið á gangstéttunum fylgist með í forundran ekki vegna þess að það hafi aldrei séð heldur vegna þess að þeir hafa ekki verið þekktir af því að athafna sig í miðbænum er komið stríð spyr barn mann með innkaupapoka nei svarar hann og grípur í höndina á því kött grá Hagalín Björnsdóttir ég held nú að flestir sem horfa á sjónvarpið þekki þig héðan úr þessari stofnun þú ert nú ertu farin að fást við ritstörf og

senda frá þér fyrstu skáldsögu þína sem heitir eyland þetta er svona ég veit ekki hvað

hún fjallar að vissu leyti um matvælaöryggi já það er voða erfitt að finna einhverja lýsingu á henni þetta er svona kannski bókmenntaform sem ég held að

einföld en í rauninni bráðsnjöll að bara Ísland lokast af og það er bara alveg lokað og það berst ekkert hingað og ekkert frá landinu

þjóðin sem við þekkjum núna hún þarf að bjarga sér með það sem hún hefur þurftum að bjarga okkur sjálf og þessar pælingar um það hversu marga ber landið hversu margir geta búið hérna með góðu móti og allt það þetta var

partur af

því að vera Íslendingur og reyna að framfleyta sér og allt það þetta er raunverulega dálítið sagnfræðilegt þetta er ekki bara til framtíðar þetta er líka svolítið aftur í tímann

trappa sig niður frá nútímasamfélagi skipta um kúrs aftur í bara miðaldir já raunverulega og kannski líka bara að ákveða

að vera Íslendingur og hvernig hægt sé að lifa hérna áfram svo eru kannski þær ákvarðanir sem eru teknar þessar pólitískur ákvarðanir að

þetta er nú samt það sem ég myndi kalla þú veist það er það er ekki hægt að gera þetta án þess að það verði ofboðslegar þjáningar það náttúrulega hlýtur að verða þannig ég vissi það raunverulega ekkert

lagði upp með þessa bók ég lagði upp með þessa hugmynd

ekkert hvert hugmyndin myndi leiða mig en þetta varð einhvern veginn niðurstaðan þetta verður fyrir vikið dálítið dökkt náttúrulega þessi hugmynd er raunverulega dálítið gömul ég fékk hana fyrir meira en tíu árum síðan á meðan ég bjó úti í úti í Kaupmannahöfn hún kviknar kannski í kjölfar árásanna á tvíburaturnana og þegar allt

breytast og verða pínu skrýtið og mannkynssagan einhvern veginn tók einhvern kipp og breytti um kúrs og þá fór ég að hugsa um svona stóratburði sem raunverulega geta breytt ásýnd sögunnar og algjörlega breytt örlögum fólks en svo þú veist hrunið kemur líka inn í þetta og hafði líka áhrif við fórum að pæla í því eins og í fréttum í kjölfar hrunsins

við höfum ekki efni á eldsneyti eða matvælum að utan eða fóðri eða áburði þú veist hvernig gengur þá að halda hjólunum gangandi þannig að það er ýmislegt

sem hefur gerst hérna á undanförnum árum sem hefur svolítið komið með sitt innlegg í þessa bók ef ef að stoppast allt þá þá þá verður eldsneyti við höfum reyndar orkuna sem við höfum beislað síðan þá og hitann en flest annað sem gæti komið út úr þessu hverjir eru það sem verða ofan á og hverjir eru það sem verða undir já það er líka svolítið fréttatengt vegna þess að þessir atburðir sem er lýst í

þessari bók þeir gerast annars staðar í heiminum að færa þá til Íslands gerir þetta svolítið óhuggulegt og kannski fjarstæðukennt vegna þess að við erum vön svo miklum friði og svo miklu stabíliteti en þetta eru raunverulega lýsingar á atburðum sem gætu gerst eiginlega á Balkanskaganum eða eða í Kongó eða Sýrlandi eða hvar sem

já þegar í rauninni lögin bresta bara já

grunnstoðir samfélagsins og ákveðnar tengingar sem við treystum á þegar þær bresta hvernig þróast þá þá þjóðfélagið og hinir sterku verða náttúrulega ofan á með einhverjum hætti að einhverju leyti segðu mér hvernig það að vera fréttakona maður finnur alveg að það fréttir inn í bókina ég

sem hækjur getum við sagt þetta var bæði til að hjálpa mér að halda ákveðnum

er form sem er mér mjög eiginlegt og ég nota fréttir svolítið til þess að finna lógík í heiminum þannig að bara það að setja hjálpaði mér mikið að byggja bókina upp en það er náttúrulega stórfurðulegt að vinna við það að segja satt eða halda til haga staðreyndum og setjast síðan niður í þrjá

mánuði og skrifa skáldskap slökkva á sjónvarpstækinu og sleppa því að skoða fréttamiðlana og algjörlega skipta um fasa til að geta gert þetta þetta hefur tekist vel þetta er

selja rétt af henni til útlanda þegar já til Frakklands og Þýskalands sem er mjög ánægjulegt og kom mér afskaplega mikið á óvart fyrir þremur mánuðum vissi enginn að þessi saga væri til nú er hún komin út

þessi fíni gripur og er á leiðinni út í lönd og ég er ægilega ánægð með það þakka þér fyrir Sigríður Hagalín eyland heitir bókin við ætlum að fara vestur í bæ og hitta

Arngunnur þetta er fyrsta skáldsagan þín hún heitir að heiman og ja efni bókarinnar felst kannski dálítið í titlinum já algjörlega sögupersónan er á leið heim úr skiptinámi í byrjun bókarinnar hún er stödd í flugvél þannig að titillinn rímar við það ástand en rímar líka við hennar innra ástand allur heimurinn er

veginn framandi hvar sem hún kemur og hennar upplifanir af umheiminum eru litaðar furðu en hún er mjög næm þessi þessi unga kona hefur einhvers konar hún er svona of næm

næm á sitt umhverfi þannig að það veldur henni vanlíðan og erfiðleikum fyllir hana andúð jafnvel stundum á einhverjum óþægilegum augnablikum og svo framvegis það er ástarsaga þarna líka og dálítill já sem hún á voðalega erfitt með og botnar ekkert í það er kannski stóra vandamálið líka sem hún lenti í mér finnst ég verða pínulítill gamall

les þessa bók því að hún lýsir ungu fólki þetta er dálítið annar heimur en ég ólst upp í þessar upplifanir sem lýst er þarna ég tengi við þær sjálf að einhverju leyti en ég held að þær séu líka sameiginlegar einhverri ákveðinni ungri kynslóð í dag það er svona þetta ástand

standa að einhverju leyti allar dyr opnar geta skroppið skroppið í skiptinám eða flutt til útlanda en hafa samt engan sérstakan tilgang ekkert sérstakt hlutverk í heiminum kannski svo er það líka þetta að búa við ýmis konar lúxus eiga snjallsíma sem færir manni allar mögulegar upplýsingar sem eru til í heiminum en vera samt skítblankur um leið og komast ekkert út úr foreldrahúsum

henni finnst landið Ísland líka vera

um leið og hún kemur heim hún fer í Bónus með mömmu sinni og rekst á tvær fyrrverandi tengdamæður eða sem sagt mæður stráka sem hún hefur verið með finnst nóg um felur sig á bak við einhverjar hillur og

alls truflar hana rosalega mikið Reykjavík er að anda niður hálsmálið á mér um leið og hún kemur heim

hún á landið með augum þeirrar heimkomnu og dettur í fljótu bragði ekkert

þú ert tónlistarkona og ert að fást við ritstörf meðfram því hvernig fer þetta saman ekkert endilega neitt rosalega vel einfaldlega af því að í mínu tilfelli eru þetta mjög aðskildir hlutir mér líður eins og ég lifi svolítið tvöföldu lífi eða hefur gert síðustu ár á meðan ég

koma í ljós hvernig það heldur áfram í hvora áttina ætlarðu að fara það kemur bara í ljós þetta er stórhuga forlag einmitt og sprettur upp úr mikilli ástríðu sem sýnir sig í því hvernig það hefur gengið síðustu ár bara með því að koma út á núlli þar sem allir gefa sína vinnu og bækur eru

væntanlega að taka þá svolítið stórt skref í alvarlegri átt með því að gefa út svona harðspjaldabók skáldsögu þátturinn er búinn hjá okkur í kvöld takk fyrir að horfa

já